Ikaviñoiko oyembodeshidrata oñemotini tembiu esa kuako yandemborƚta ipuere vaera aguƚyeara oyea mbae ipiseva ndie jare aguƚyearavi jokua jae guƚnoi apo nutriente o nutricion ikavigueva aguƚyeara oyea jare ipuere vaera yaukavi mbaetƚreve oyea iruva ndieva